कुछ जानवर जू छन। अपडु बचाव कन तै छलावरण इस्तेमाल करदा छन। ताकी ऊ शिकारियों से छिप सकदा छन। बच सकदा छन। जनकी समुद्री कछुआ जू छन होलो कलर समुद्री तटा हिसाब से चेंज कौर दिंदान।